أكتب حزم الأشياء تقيلة في الأسفل زي الأحزية والكتب. بعدين خلي الملابس المكوية فوقها. حاول تدور الملابس وتكدسها بطريقة مريحة، عشان ما تتهكم. خلي الأغراض الصغيرة في الزاوية و الجيوب.